تظاهر بأنك موظف مبيعات تحاول بيع سيارة إلى شخص ما. ماذا تقول؟ أهلًا وسهلًا فيك! إذا كنت تدور على سيارة تجمع بين الأناقة والأداء، هالسيارة خيار مثالي لك" تتميز بمحرك قوي، توفير في استهلاك الو- البنزين، وتقنيات حديثة بتضمن لك الراحة والأمان في كل مشوار "تقدر تجرب سواقة السيارة الآن، راح تحس بفرق من أول لمسّة للسيارة! وش رايك نرتب تجربة سواقة؟